คันเฮาเฮาเรื่องการเงินตั้งแต่น้อยน้อยหนิ โดยเฉพาะเรื่องการออม การลงทุนเฮาได้ เฮาเฮาสิมีชัยไปกว่าเฮากว่าผู้อื่น ถึงแม้ว่าเฮาสิแบบเฮาเฮาตั้งแต่ อ่า ป. หก รึหยังจั่งซี้ ตอนมัธยมเฮามีตังค์เก็บของเจ้าของแล้ว เฮาสามารถเลี้ยงเจ้าของได้แล้วอิหยังจั่งซี้ เฮาบ่ต้องไปเกาะพ่อแม่กินแล้วอิหยังจั่งซี้ เอ้อ มันเฮาเป็นเรื่องที่ดีคือกัน

การที่มีธนาคารหลายหลายสาขาแล้วมันกะครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนาะ มันเป็นเรื่องที่ดีผมว่ามันสิได้เข้าถึง อั่น ชุมชน เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้น บ่ต้องถ่อไป เข้าไปในเมืองอิหยังจั่งซี้มันไกล อย่างบ้านผมนี่ห่างจากกะเมืองสามสิบกิโล คันมีธนาคารที่ผมอยากไปอยู่ใกล้ใกล้ แค่แบบนั่งมอไซค์ไปสองนาทีอิหยังจั่งซี้ โอ๊ย ผมมักหลาย

ผมกะสิทักทายเขาเจ้าว่า กินข้าวไป่อิหยังจั่งซี้แบบ เดี๋ยวกะไปกินข้าวกะนำกัน

เอาดีดีกะคือผมบ่มักไปซื้อของอยู่ตลาด เพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันกะ ยิ่งถ้าเป็นตลาดซุม อย่างที่ผมไปตลาดไทยจั่งซี้ โอ๊ย แอร์กะเปิดอยู่เดะ แต่ว่ากะกะคือเก่า มันอ้าว มันกะ โดยเฉพาะหม้องขายเนื้อนี่เทิงมีกลิ่นนำ ผมอยู่บ่ได้เลย แต่ว่าให้ ให้เว้าตรงตรงกะคือของมันกะ มันกะกว่าซื้ออยู่นำ Tops ซื้ออยู่นำ Lotus's จั่งซี้มันกะดีอยู่ดอก แต่ว่าผมไปย่างบ่ได้ ผมบ่ไหว

สำคัญ เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าในอนาคตเฮาสิพ้ออิหยังแหน่ เพราะฉะนั้นเฮาเฮาต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ตั่ว

ผมว่าธนาคารควรสิติดต่อผู้นั้นโดยทันที แล้วกะเฮ็ดเรื่องเอาเงินคืนกลับกันอิหยังจั่งซี้ เพราะว่าธนาคารมันสิกะสิเป็นกะกลางในการติดต่อเนาะ แล้วกะเป็นแหล่งติดต่อที่น่ากะถือที่สุด เพราะว่ากะสิไปโทรสุ่มสี่สุ่มห้าให้ผู้นั้น เขาบ่ เขาบ่กะเขาย้านว่ากะเป็น call center อีหลีล่ะ

ผมกะบ่ได้มีอิหยังเกี่ยวกับการที่ธนาคารเขาสิเก็บข้อมูลส่วนกะของกะ เพราะว่า คันกะบ่มีข้อมูลส่วนกะ เขาสิบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากะเป็น อั่น ลูกค้าเขาบ่ กะเป็นประชาชนอีหลีบ่ กะมีบัตรประชาชนอีหลีบ่ อิหยังจั่งซี้ แล้วมันสิเฮ็ดให้การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินภายใต้กะกะเนี่ย ยากขึ้น คันกะบ่ให้ข้อมูลส่วนกะ

ผมว่าสมัยนี้การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนี่โปร่งใสหลายอีหลี เพราะว่า เฮาเฮาเลยว่า เฮาเฮ็ดหยังแหน่ กี่โมง จักโมง จ่ายเงินไปส่ำใด โอนเงินไปส่ำใด ออมเงินไปส่ำใดอิหยังจั่งซี้ มันเฮาสิแจ้งเตือนผ่านไลน์ผ่าน SMS ไปเลย แล้วเฮาเฮาเห็นทันทีแหม ผมว่ามันโปร่งใสอีหลีตั่วสมัยนี้

ผมว่าลูกค้าผู้สูงอายุลูกค้าที่เป็นผู้เฒ่านี่เนาะ กะควรสิปรับกะเรื่องการกะแอป เพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากกะเฮ็ดธุรกรรมผ่านแอปกะแล้ว กะให้เพิ่นกะว่ากดปุ่มนี้โอนเงิน กดปุ่มนี้ถอนเงินอิหยังจั่งซี้ กะสามารถถอนเงินแบบกะแอปบ่ต้องพกบัตรกะได้แล้วอิหยังจั่งซี้แหม กะให้เพิ่นรู้อิหยังเบื้องต้นกะพอ ส่วนอันที่มันละเอียดอ่อนกะกะกะเพิ่นแหน่

ผมว่ามันมีผลกระทบต่อการออมเงินของผมหลายแฮงเพราะว่า โดยเฉพาะเนี่ยผมเป็นคนมักอ่านหนังสือ แล้วผมแฮงสิซื้อหนังสือเก็บไว้ สมัยนี้หนังสือเล่มละสองร้อยสามร้อยอย่างต่ำเดะ แต่ก่อนเล่มละร้อย อย่าง หรือมังงะ จั่งซี้หนังสือการ์ตูน แต่ก่อนเล่มละสี่สิบห้าบาท ตอนนี้เล่มอย่างต่ำเก้าสิบบาท ผมบ่มีเงินเก็บเหลือแล้ว

ยามมื้อแลงผมกะมักสิกะเวลานำหมู่ กะคืออยู่มหาลัยนี่ล่ะตอนนี้ กะ พอเรียนเสร็จเนาะ กะ อั่น แชตถามใน IG ก่อนว่า โอ้ กะเรียนเสร็จไป เอ้อ คันเรียนเสร็จแล้วมากินข้าวนำกันบ่ อิหยังจั่งซี้กะไปกินข้าวนำกันปกติ แล้วกะแยกย้ายกันไปนอน แล้วกะมาพ้อกันตอนกะ แล้วกะมาเรียนกันคือเก่า เอ้อ จั่งซี้ล่ะครับ ผมกะมักกะเวลานำหมู่นี้ล่ะ ตอนแลงเนาะตอนแลง

คันได้พ้อนำหมู่ที่บ่ได้พ้อกันโดนนี่ผมกะสิทักเพิ่นว่า เอ้อ เป็นจั่งใดมาแหน่ ไปเฮ็ดอิหยังมาแหน่จั่งซี้กะธรรมดาธรรมดาเป็นคำถามธรรมดาก่อน เอ้อ แล้วค่อยเว้ากันต่อต่อไปจั่งซี้แหม

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เฮาให้ความสำคัญกับการออมเงิน เพราะว่าอย่างแรกเลยเลย ยิ่งออมยิ่งได้ดอกเบี้ยหลาย ออมหลาย ออมดู๋ ออมอย่างสม่ำเสมอ เฮาเฮาสิได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีหลี แต่จริงจริงมันเฮาแล้วแต่ธนาคารนั่นล่ะ แต่ว่าธนาคารที่ผมเฮาบางเที่ยคันเฮาออมนี่ โอ๊ย ได้ดอกเบี้ยเป็นร้อยเป็นพันเฮามีเนาะ อันนี้ผมได้ยินจากหมู่มาซื่อซื่อดอก ผมบ่ค่อยออม

ผมกะมักสิ ไปกินข้าวก่อนนั่นล่ะ หลังเลิกงานกะต้องไปกินข้าวเนาะ เติมพลัง แล้วกะเมือกะ เมือกะกะ มากะนั่งเบิ่งซีรีส์ เอ้า อาบน้ำก่อนค่อยนั่งเบิ่งซีรีส์ที่อยากเบิ่งอิหยังจั่งซี้ อั่น หาแนวฮีลเจ้าของหลายหลาย

ผมกะมักสิถอนเงินตอนที่ผมอยากได้เงินสด ตอนที่ผมอยากพกเงินสด โดยเฉพาะตอนไปเที่ยว ไปเที่ยวนี่มันสิมีบางหม้องเนาะ เขารับแต่เงินสดผมกะต้องพกเงินสดติดกะเอาไว้ เผื่อสถานการณ์จำเป็นอิหยังจั่งซี้

ปกติผมกะบ่ได้ฝากเงินเลย เพราะว่าได้เงินเข้ามาเงินกะออกตลอด เงินออกดู๋ครับ

ผมว่าการเอาเงินไปซื้อความสุขส่วนโตนี่มันโตเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เดะ เพราะว่า โตเฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อย โตเอาเงินที่โตหามาได้เนี่ย ไปซื้อของซื้อแนวกินที่โตอยากกิน ซื้อของที่โตอยากได้มาตลอด อิหยังจั่งซี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอีหลี แล้วมันโตเฮ็ดให้โตเห็นว่า อันนี้ล่ะเป็นจุดประสงค์ในการเฮ็ดงานหาเงินของโต

ผมว่ามันกะบ่จำเป็นที่สิต้องให้ความสำคัญเท่ากัน เพราะว่ามันกะสิมีเคสแบบประกันระยะมะเร็งอิหยังจั่งซี้ หรือว่าเป็นคน royal customer เฮ็ดมาสามสิบปีแล้ว เอ้อ อันนี้เขากะสิให้ความสำคัญหลายกว่าแต่ว่าควรสิกะคำว่า มันบ่เลือกปฏิบัติละกัน เพราะว่าลูกค้าแต่ละคนกะเป็นลูกค้าแหม เจ้าสิเลือกปฏิบัติเฮ็ดหยัง เขากะเป็นลูกค้า เจ้า เจ้ากะต้องบริการตั่ว

ผมบ่เคยแลกเงินนำธนาคาร แต่ว่าผมกะมองว่าแลกเงินนำธนาคารนี่น่าสิเป็นอีกกะเลือกหนึ่งที่มันดี เพราะว่าธนาคารนี่มันน่ากะถือ

ผมเคยใซ้บริการแจ้งเตือนทาง SMS อยู่ เพราะว่า แบงก์สีน้ำเงินที่ผมใซ้ตอนนี้ เพิ่นใซ้ แจ้งเตือนซุมแบบการฝากถอนผ่าน SMS นี้ล่ะ ใซ้แปลกใหม่ดี เพราะว่า ปกติแบงก์ที่ผมใซ้เนาะ แบงก์ฟ้าแบงก์เขียวนี้ เพิ่นสิแจ้งผ่าน LINE แต่ว่าอันนี้มันใซ้ คันบ่มีเน็ต เพิ่นใซ้แจ้งให้ แม่นบ่วะ ใซ้น่าสิแม่น เอ้อ เขา แต่ว่ามันสิแจ้งใซ้กว่า แจ้งใซ้กว่า LINE

ผมบ่เคยเปลี่ยนใซ้ธนาคาร แต่ว่าคันได้เปลี่ยนอีหลี เหตุผลที่ผมสิเปลี่ยนใซ้คือ อั่น ผมบ่ได้อยากใซ้ธนาคารนี้แล้ว ผมบ่มีเงินที่สิฝากธนาคารนี้แล้ว แล้วผมคิดว่าผมใซ้แค่แบงก์นั้นแบงก์เดียวน่าสิพอ น่าสิเพียงพอแล้วสำหรับผมอิหยังจั่งซี้

เฮาเป็นลูกค้า เฮา เฮาเฮาต้องเคยเทียบอยู่นั่นล่ะ เฮาคือผมเฮา ตอนนี้ผมเฮาเฮาแบงก์ฟ้า แบงก์เขียว แบงก์น้ำเงินน้อ เฮาผมเฮาเทียบ โดยเฉพาะแอป แอปที่เฮาโอนตังค์ เพราะว่าผมเฮาบริการนำแอปนี้หลายที่สุดแล้ว ผมเฮาสิเทียบว่า เออ มันเฮาปานใด มันโอนเงินเร็วบ่ แล้วเฮา เออ มันมีบริการหยังแหน่ มันมีเซอร์วิสอิหยังแหน่ เฮ็ดสะดวกบ่

คันเฮ็ดได้ ผมว่าการออมเงินกับธนาคารนี่เป็นเรื่องที่ดีอีหลี เพราะว่าเฮาสิได้ดอกเบี้ยนำ อันนี้ล่ะอย่าง อย่างเดียวที่ผมคิดน่าสิเป็นประโยชน์ที่ดี แต่ว่าจริงจริงมันอาจสิมี เอ่อ สิทธิประโยชน์อื่นที่เขาสิให้เฮา คันเฮาฝากเงินได้โดน ได้หลาย

คันต้องไปธนาคารอีหลีนี่ผมกะสิไปกะประมาณแป๋เย็น แป๋แลง ไปยามมื้อแลงอิหยังจั่ง ซี้ ประมาณบ่ายสาม สี่โมง ตอนที่เขาใกล้สิปิดแหน่ คนมันสิน้อยน้อย คนมันสิซาลงแหน่ แต่ว่าถ้าให้เว้าเฉพาะเจาะจงอีหลีมันต้องเว้าว่า กะสิไปมื้อใด ผมมักไปกะจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ มันกะสิมีคนน้อยกว่าเสาร์อาทิตย์ แต่อาทิตย์เพิ่นบ่เปิดแม่นบ่ ผมจำบ่ได้คือกัน

ผมว่ามีหลายบัญชีนี่มีประโยชน์ เพราะว่าเฮาสิได้จัดแจง อ่า แบ่งสรรปันส่วน ให้ตังค์แต่ละส่วนของเฮานี่สิไปอยู่หม้องใด อย่างอันนี้แบงก์นี้สิเป็น บัญชีหลักเอาไปไว้เฮา ของอยู่ซื้ออยู่ซื้อกิน อันหนึ่งเฮาบัญชีรอง แล้วเฮาเอาไปซื้อแนวฉุกเฉินอิหยังจั่งซี้ แล้วเฮาบัญชีสำรองอีกอันหนึ่งเฮาคือเอาไปเฮาซื้อของที่เฮาอยากได้

คืออยู่ตั่ว เคยซื้อของที่บ่จำเป็นอิหยัง ของฟุ่มเฟือยที่มันบ่จำเป็นนี่โดยเฉพาะตอนอยู่มัธยมนี่ล่ะ ตังค์เก็บมันหลาย ผมกะเอาไปเติมเกมเจ้าของตั่วเนาะ เอ้อ มันกะ จริงจริงมันจำเป็นบ่ตอนนั้น ผมมองว่าสำหรับผมที่เล่นเกมเกมนั้น ตอนนั้นมันอยากได้อีหลี มันจำเป็นสำหรับผม ผมกะเลยบ่ได้มองว่ามันฟุ่มเฟือย แต่ว่าตอนนี้ผมโตมา ผมกะมองว่ากูเติมไปเฮ็ดหยังวะ เอ้อ เติมบักหลายเลยเป็นพัน ป๊าด

ผมเห็นด้วยครับ เพราะว่า ทะ ธนาคารเนี่ย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงิน กะควรสิแบบ ออกสนามไปให้ความรู้กับประชาชน อ่า โดยเฉพาะเด็กน้อย โดยเฉพาะคนแก่ ที่บ่ได้ อั่น เก่งเทคโนโลยีปานนั้น เอ้อ กะสิได้กะจักการออมเงิน การฝากเงิน การกู้เงินที่กะต้อง